<laughs> Gny lohatao amindreo agny <laughs> atonotony gn hafanà; fa gny mahangoay da <laughs> igny fahavarasy igny koa gny tena mafana be. Tany havy gn'ora zany da lasa mafana. Gny ririnina am zay da manitsy. <laughs>